نفظل نعيش في مركب آآ صالحة للسكن علاش؟ على خاطر ما نحبش نقعد فوق شچرة آآ نقعد فوق شجرة ثابتة ما تتحركش ما تمشي بيا لحتى بلاصة، نقعد طول عمري آآ محصورة أو في سچن، في حين وقتها تركب في آآ ماركب بيش تكون عندك الفرصة أنك تتنقل من بلاصة لبلاصة وتحوص بالطبيعة آآ من محيط لمحيط من بحر لبحر.